Yaa safahala maheloi huwan. Yaa hunani esan ane no <hesitation> obahuwan. Yaa muhaa. Yaa muhaa yaa tebuni makahakalaya maa'um. Yaa umawaaha. Yaa tepuwaaya lau huwan. Yaa lalakuwaaha nira. Loy abuna huwa kolete yaa sikiraa. Yaa siikiraa helu huwan. Yaa tebu. Yaa laa sul esan ane noo. Wekok tayna maa'u yaa safani in makahaulele. Hele huwan. Yaa tebuleke hakeme. Tu obeme. Yaa ase. Yak mulalaina. Yak kiana ane. Am helu huwan. Amitiloho am ni'amra kanalala maa. Am ai. Am ai sef. Yaa tepamra hakeme. Yaa lolora yaa lolora huwan. Yaa male kakaki huwan he. Melea wawamauki. Manikahe. Yaa muha. <hesitation> am ai ena maule am tia amra, selmatanes loy se hauleleho ena am safe. Te am tiam raselmastanes te am safe'i. Ne tewa am ai enama am rayana'anente ababa nabarawayam, adi'en aneste, akeseloto. Am eki, am toto, am la'a. Lam tefele aneste, loy am <hesitation> tubis'ra, am teboni amra. Obeme am hil'amra hakime heloy am a'ai.